Fuzanɛ ti ba ni dikɛ ŋma, milese milese milese, wugɛ, dikɛ dɔɔ figelɛ di pa'asɛ ti ba tara di duusera bɔ'ɔ bii zi'an n dɛgɛ. Di me tuni tuni se'em n ŋwana; ba ni dikɛ la ko'om, iŋɛ ki'ibo pa'asɛ bini, dikɛ zugɔ se'ere ti mam nan pa'alɛ ba'asɛ wa la, ba yi'iri e la mob, dikɛ iŋɛ ko'om la puan, ŋmɛkɛ, nyaa foe di biŋe zi'an bɔba n dɛgɛ la, nyaa duuse duuse duuse, nyaa dikɛ le ta iŋɛ ko'om la puan (ki'ibo ko'om la) le malum le sukɛ le ŋmɛkɛ le pɔsɛ duusera. Di de la zugɔ se'ere ti fu ni zɛa saazuo gee duusera, yɛsera la di dibega la n wɔgɛ la ti la wɔna ti fu ze la saazuo gee duusera fum boti ti fu duuse zɛsɛka la. Di ani se'em n bala ti ba yi'ira di ti mob la.